दुनिया मा सबसी तेज जानवरो की श्रेणी मा चीता ओंदु सबसी तेज उड़न वाला पक्षियों मा पैराग्रीन बाज और सबसी तेज समुद्री जानवर ब्लु मार्विन च, जबकि दुनिया मा सबसी धीमू जानवर स्लॉथ च।